إني نحب الجهوة التركية هي المشروب المفضل عندي، هنا نحط معلقة على ركوة من شوية سكر نزيدها من مية وخليها تطبخ على نار هادية، حتى تكون <hesitation> حتى تتكون فيهارغوة والوجهه بتاعها، باش نقدر نشربها تشربهاش هنا من غير وجه.